jangir dhe domari saman sosai hai innu adama. jangir dhe domari saman sosai hai maa torebo. doko dhe jangiyon oanda tha nano benya mamako, oanda no dutkinir renge dhammako. jangir dhe domari saman sosai.